Kavaxhichí ta komi kii iin semana, davaxhichi ta veennreyo tá xaña xaon kii ña kunre ini veennreyo, ta ku ti'nana yo'o taku ya'a kui yo tá, yaxhini ta ngu teiyá.